بحب اوي الحصان لان بحس شكله حلو كده و الخيل عموما رياضة ركوب الخيل يعني كويسة و ممتعة بحب اوي كل ما يجيلي فرصة ان أنا أشوف حصان بحب أصوره او أتصور معاه لأني بحس الحيوان شكله حلو يعني